Olidei nachame ko- ko arap taman ak aeng'. arap taman ak aeng ko ya kaker suk kakikeer sukul amu anetishei a- a- aanetishei a mwalimu ko kiakeer sukul ko oo, oo ochei tisemba, koi koi petushek ap kamung'e ako oli ako tisemba kokeny arap taman ka aeng' ketinye petushek che chang che kimunyi. mito kesiche cheiso, mito tarik akeng'e mito kokeny tarik tam tariik tarik taman ak aeng arap taman ak aeng' ko petut ne kimunyi kokeny, ko petushechu komuch ke- ke pekekatishenin eng' kipikekat sikikchok amu loeen, kipikikekat kipikekati choronok chok, keyamishe tukul akepaipaitu, petushechu kok araap taman ak aeng' kokeny, ko ya kakimuut lakok kipeke kipekee ke- ke- kepekee ya kakipaa jindoni, ko arap taman ak aeng ko koi, kipekemuti lakok chikakoitita kenyishek, kemuti kipakeyai tumto, kokeny, arap taman ak aeng' ko petut nemuuch kepe ak konyu kipeketembean, kipeke kepeke kepe kipekekeer tukuk chetom keroti eng' eng' eng' eng' emotinwek alak akope ke kepekekaat piik che- che- che maimuchikei, keipchi chakula ak piik tukul chema che kimache ketaret, ketareti eng' petushechoye amu koi olidei ini.